Este <hesitation> ndejuiko jan kuetini ndatanka viko yundadu, ndujan ndutakaña yuu nuñuu ndataka ñati iyete ndadaka ndetakate ka'a yandekete va pelote njuante iante no'o cancha yandekete nduu viko jan viko ya'a nduu tun viku kuindo, ndee yanduu viko ñanii duu vein oko iño, ika oko iño ika julio yakiye kiye nikenitu iño ocho iño ya'a yo'ó takateto ñanete ndakete, inote ichi inochau iñote yajan kutau te'e este iña tau tevee ño'o ja ummm ummm landute kote yaniku este vin dudun tu viko jani kexhene ndo xhote nduku, xhiño xhaute yajan nikuu kutaute la'a ité ndojo nruu nakutachi te'e inde ta pero nuu ñuu tinde yandete cheko ichin kundia, aduu andunene andu yoyo nduduña ndakuntiñe ndete yani kuu kuan nduru tenró tedute inoján tee ito nunduchi nayee te ino jan te ino nuu ichi jan ñee te ino inde tindexhu, ndute jan yan ndetite ndetite mene kojono teko'o jonte ndaxheite ndei ñuuru ndenujuan chí nguanu ndajane nacha xhete ndikuani kuu. Iho tudichi luchi ndichi ino'o ndune tundee ndituñani yanka yeyu yii yuu, te tuina yuu tedichi luchi vinti, vinti, vinti takayante na'a xhuniyenu kue chi ndichi kuluu niku vendi nuu yunahua kunduu vinguo kuii, nani ichi kun njuia ndunu ndudero kinde pero ichidero ichidero te'e tata texhia ndukua kuetini ndinina'a kuechi tina'a tatate vii, kuenuu la'a xhedekete takate vikuu nimi mixhemi ñana anta antañun kuete tatakuechi ndichi luchi ndauva'a nguena xhadei, este njuan inuu vei ndituu ndui kadakutu kutu yavee vi ochojan nikuu burru jan nikudu chenpuu ino ene hi ichijan kuain vidina kunu ndanujuita taña xhuniñenuu, nduni kuanuu nakundeya yanuu ko'o nakundeya ndakatexhia ni kuu pelota nuchia uxhia nuu <noise> xheven ndiojan onrén nduvii ndiko ñandujan kui ndute yajan viko ñandii, nduu diciembre vivenitu unda'a viko ndore tuu tataka ña'a xhia nduchi kokoxhitia ndute ho viko yanii nuu viyo'ó na yo'ó noviembre iho texhia nduku ta'a taka chi escuela yadiki.